Atuden akukunikuche iho navina chi ionka uun ye iho telefono ye iho ujun ye'e ñinden ni nua me radio nuame televión, nuga meña aku yivanio unku indio chinatu televicion ña'a atuga atu radio atu telefono nami vixna tejun, tevixne che junya'á kue yulandia chuvii ujun nuu ne'e ndutu me'e, en eneko ian ngue unu nuku vinguian keña'a hidende deiña endeku telefono yovixna.